بالطبيعة <hesitation> نجم نعرف نسبيُا يعني السباحة تعلمتها هيك كنت صغير وقت عمري ممكن ثمانية تسع سنين، وبالنسبة لركوب الدراجات تعلمتها تقريبًا في نفس الفترة ممكن اقل يعني حوالي ستة سبع سنين مخديتش وقت طويل باش نتعلمها يمكن شوية صبر فالأول أما مع التجربة اتعلمت في سهل.